Ta'aɗon waɗa yaàduu antan bo ayiɗe a heɓa sobiraɓe, arannii a tefa goɗɗo a joɗa kusa be mako, a homna mo, a mosanamo, ajalanamo sai a fooɗa hirde har a anda ko oyiɗe, ɗumi on oyiɗa gada ɗoɗɗon awawan a jaɓa lamba matotirgel mako shikenan owarti sobajoma.